हाँ सोचे, हम तो सब से अच्छी दोस्ती राखवें। क्यों, कि अपड़ा धर्म कोई भी आया आदमी आओ, बठो, पानी, चाय, नास्तो। अगर मारे दोस्ते ग़र्म काई भी कहांगे, जट से बुले लेगे। जट से बुले लेगे। भी जरा कई ने आवे, महारों मेहमान आवेगों थोड़ी मद कर दिए। आपण अच्छा रहोगे तो मोहल्ला में सब काम करेंगे। पैसे भी दे देवें बाद में अपना हिसाब बटवाए। पैसा भी दे दें और धन्यवाद भी।